عندي واجد أبناء عمات وأبناء خالات، كثير كثير نجلس مع بعض نسوي shopping نتحدث على الجوال، نخرج نتسامر واجد أحب أجلس معهم واجد أحب أتحدث معهم كثير كثير أحب أشوفهم وألتقي فيهم.